Ami omukaendu omututa tjimbakwatwa i mama na tate okuza koutiti wandje mbaa mbakekerwa ongombe mbaperwe ongombe iyo murumendu epanga ra papa wandje tjeekuru ongombe aikara aikara ponganda nganda aiyandjewa kwami nganda ehara ounongo kutja ongombe ndji oyandje okutja aruhe tjimbahepa otjina aakuzu mbirandise ongombe yandje ndji okutja mokukura eetjiwa kutja mbino kona kumeyaruka okukaningirako mbatero poo kumekaa kumetatere tjinene atukara ekara nganda emana ozoskole otjina tji mbakaenda natjo aruhe handje makuza ongombe yandje ponganda atukara ekauta eka kondjisa ozoskole koo kukaendisa oskole komurungu posia ehaa tuurungamo atwii aaa etjitivi, ekara omother yandje aitu, o mother yandje tjiyata erumatisiwa ozongombe zo mother yandje okutja ozongombe nda o father yandje aitoora aitwako koo etupahere onomora omundu auhe apaherwa onomora ami nomwangu wandje nomutena kwandje. O o nomera yo yo yo tjimuna onomera yokukara notjina tjoye kohoromende okutja tjitwakara nao o father yandje aitu okutuhonga kutja ounahepero wokuranda okatenda kongombe pookuranda oenda poo kuranda oo oo oo ovikuria vyozongombe mehee tuso kunguravi nu moso ku oku oku oku kakurandisa uriri moso kutjiwa kutjavii otjina tjiriaye tjinwaye tjihupavi, atukara nganda ehara ounongo nawa eutu oku tara tara momambo nokulesa kutja mehee meme meaendisavi otjina tji komurungu tjandje otjina tjitji ndjihupisa nokuhupisa omwatje wandje mena kutja tjandje hina viungura mbimbinavyo visemba okutja atukara atuu atuutu okuu oku oku oku randa okurandisa okurandisa ngwi okutjiti kutja mbirande ozongombo nozondu okutja tjimbakara nao nganda oo oo ovina vyandje aviutu okurira ovingi noho aviutu okuu oku Ku ku kunyomoka nokundjihupisa nawa toho, iyaa vyarwe noho mbimbiungura mbimbasuvera okungura okuu okurandisa mbirandisa onyama ndjiza mongombe mbiungura oo omihaka nozo mince nozo boerewors okutja oo ovina mbi tjiri vindjihupisa nokuhupisa ovanatje vandje iyaa otjina tjimbasuvera tjinene tjiri mena rokutja, iyaa vyarwe noho mbi mbiungura irira okuu okurandisa oo oombanda nozo handsakaa noo kutja vindjii vindji vatere nehupo iya oo viungura vyandje owami mundu ngumbasuvera okungura ongetjeva komwinyotjiri mena kutja mbimuna kutja otjina tjimbakwatwa natjo nu oo oo ona otjiyandjewa tjandje tjimbapewa i mukuru.